איך קען זאגן די נאמבערס פון זירא ביז פופצן איז נישט די גוטע ארדער, און איינס, דריי, פינף, זיבן, צווי- פופצן, צוויי, פיר, זעקס, ניין, אכט, צען, פערצן, דרייצן, און צוועלף, עלף